He ñaniñe ya'a na daxa kaña i iin ña da'á, ñoo danguii, da datekutano i inó xanatuno iin inó ña yingui ya'á xa ini xa kua ditá ha kiña i iin ña yangui ii n itá ndaku dita trigo, hon nakedan guana duxa iná h <hesitation> duxa noni, take koño nda reyú kuñu nani mole, te kodonrodona iná dani lia yoo ayivii, na ini xakada ña iin ña viko nguixhi kue vixhi ña ini ne xa ku viko ta kida ña'á nguiko nan ti ixa koño niúno, te nakida nayivii ño ian h dani dakunravi há ihó na yuna ni kuá kuaxa kuan na'a nre rayiviña kuan xa kuan da ñote ña ku angua ña xa yuku ñeña natu ngua ñaña dani ni naxi ña ni tuña na kangua ña daxhinontuña ña nananiña dani na kuaña iñaá ñaxa kanuña iin tutu ña kuaña i iin ña da kudaguiña i iin ña na xhunió ko ñadikani kadakuaña teno ni kadakuañaña kuanña dan kuaña dan tuñadikuña kuaña dan te xhu ku xhiña yivii xaña dinda noi kan iin nú.